لأ ما عنا لعبة نحب نلعبها، أعتقد إن لعبة الصراحة هى أكثر لعبة ممكن نلعبها مع الأصدقاء، إنه مسلى يوم ممتع أو بس لكن ما عنا لعبة، نحنا يوم نتجمع نجلس نسولف نحكى وين كنا ووين صرنا، كيف الأولاد، كيف صارت حياتنا، لوين وصلت، لكن ما بنجلس نلعب كبرنا على هذى الشغلات.